امریکا یو ډېر متنوع هېواد دی، خلک له بېلابېلو قومونو او ملتونو نه پکې اوسېږي. هلته د فرد آزادي ډېره ارزښت لري، هر څوک کولای شي خپل نظر څرګند کړي. امریکايان معمولاً ډېر مصروف ژوند لري او وخت ته ډېر اهمیت ورکوي. هغوی سپورټ ته ډېر علاقه لري، په ځانګړي ډول فوټبال، بیسبال او باسکټبال ته. خوراکونه یې ژر چمتو کېدونکي وي، لکه برګر او پیزه ډېر مشهور دي. په امریکا کې مختلف کلتوري فستیوالونه کېږي، لکه د شکرانې ورځ او کرسمس. دوی معمولاً خوشبین خلک وي او غواړي چې ستونزې زر حل کړي.